गुणवत्ता के त्याग किए बगैर खाना बनाए के तरीका ये प्रकार है। कम मसालेदार और कम मांस वाला सब्जी खाना चाहिए। हरा सब्जी ला खाना चाहिए ताजा फल और सब्जी ला। भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाही।